Mɨŋ apɔŋpǝ yée ri wǝǝ ŋ́ na wɔsɩ okokosipɔŋpǝ pɨ kpii wǝ́ anɔpɔŋpǝ pɨ kpii. Wǝ́ akɨtiapɔŋpǝ pɨ kpii <hesitation> apɔŋpǝ we kɨtɨŋkǝ wǝǝ ǝpǝ lǝ pǝ ŋmɨ ŋ́ na nyɩŋ pɨ tɨ pɨ ponu wǝǝ, okokosipɔŋpǝ ŋpee o wǝ pɔnu. Wǝ́ azimii ŋwe ŋ ponu ŋlë yée ri wǝǝ tɨ wǝǝ te ti yo anyɩŋ wɛlɛŋrǝ sɩsiɛrɩ mɨ anɔpɔŋpǝ.